ʻOi aku ka maikaʻi o ke kanaka launa mau i ka lehulehu ma mua o ka noho mehameha ʻo ʻoe wale nō e hana ana i nā pūʻulu liʻiliʻi. ʻO ia koʻu manaʻo no ka mea makemake nui wau e launa a walaʻau a pili hoʻopili i nā ʻano kanaka like ʻole.